Toh illa mu weni illoh yokhol nyaru wa weh teɓani amma wehwo naraghi wawenan ni tebɓe khinin ni pheno kamin ni riya ɓallo mikhei teppeni ta woni sukhwa rano tiya kumono ɓakkara go <hesitation> pərə khumogon to artaɗogon amma ɓokkaregon pərə ya khumogo to khuriya ɓallai to khei na phenon muyoh wikhei so sai kafin muriya ɓalla, ma weh muroya ɓalla mu wah an koya nu manni weh myokhimu khai ɗeh ɓoksuku munni ɗan mikha peleu ɓoksuku peleu banya ɓuglo pedeu to kha kakmu nana tomon ni a wala. Lokaci ma har niya mengehyi wasgi ya ɓalla to amma nanoh ta khai nari wassi ballah khe sai niyo to mori khi khe a hankali hankali har <hesitation> yamba kha yoh wani nama koɗɗani to wewo niri wawah sunakha tel kenan khi khei amma har bomi wikhemu yoh walah weh paro wikhimu watakila niya bomi ɗi tangaya wane toh wikhimu walah kuma mu godo ɓo yamba e pərəni walah.